هجمع أكبر عدد ممكن من الأبطال الخارقين حوليا و واشوف نقاط الضعف اللي عندهم واضربها زائد مراكز الاسنخبارات اللي هي بتعتهم اللي بتمدهم بالمعلومات اكيد دي حاجه هتضعفهم جدن